ग्यारह संख्या ला बहुते बढ़िया अउ। किस्मत के संख्या मानथे मोके। तो यही याद आथ ह अभी। ग्यारह से एक्को कहावतो हवे की मोके। ग्यारह मुल्खों के पोलिसयो नही पकड़ पाइस। अउ कुछ तो संख्या ग्यारह से मोके नही याद आएल।